Joo quiooꞌ cwilaꞌnaaⁿyoꞌ ñequio quiooꞌ na matajnda̱ti joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee joo quiooꞌ na ta̱jnda̱ti nlaꞌmo̱ⁿyoꞌ nda̱a̱ quiooꞌ na ꞌndaandye chaꞌxjeⁿ na mꞌaaⁿ casondyee, caso, snom, catscu, caxti ndoꞌ ntꞌomcheⁿ quiooꞌ na mꞌaⁿ jooyoꞌ cwitꞌmo̱o̱ⁿ quiooꞌ na tajnda̱ti nda̱a̱yoꞌ chiuuwaa na nlꞌayoꞌ, chiuuwaa na ꞌoocaꞌyoꞌ, chiuuwaa na nleixuaayoꞌ cwaaⁿ na nntꞌiaayoꞌ cwii ꞌnaⁿ na jooyoꞌ nquiaayoꞌ oo chiuuwaa na nntꞌiaayoꞌ mati cwii tsꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na calueꞌ jooyo cwileiꞌno̱ⁿꞌndye chonquieeyoꞌ ꞌnaⁿ na cwilꞌayoꞌ chaꞌxjeⁿ na nntꞌiaayoꞌ cwii catsueꞌ na titeiꞌnaaⁿꞌyoꞌ jooyoꞌ nntyeꞌ na nntjaaꞌyoꞌ catsueꞌñeeⁿ ndoꞌ majoꞌ nlꞌa ntꞌomcheⁿ ee cantyja na jooyoꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ndoꞌ cwintꞌiaayoꞌ ꞌnaⁿ na cwilꞌa ntꞌomcheⁿ calueꞌ joꞌ chii quiooꞌ joona cwiteiꞌ ꞌnaaⁿꞌndyeyoꞌ chiuuwaa na cwilꞌayoꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ꞌnaⁿ na jooyoꞌ cwilꞌayoꞌ ee ꞌaⁿ quiooꞌ na cweꞌ na nndye mantyeꞌ nlaxuaa mꞌaⁿ quiooꞌ na nntꞌiaa ndoꞌ ntꞌomcheⁿ chiuu na cwilꞌayoꞌ.